Ra ragai vosa toupa eisi atoia, ra ave ave ruiparavereita ave aioara vova stoara vosa eisi toua vere atoia ra oisove ave rupaparavere ra raisi aiora o varao kokotuara vova stoara oara aio ruipaparaviira vosa esi toupa atoea. Ravosa vore rokorivere vore taonia ra vo aioraga aioparivora ra reasi-uvereita vo kaeri aio arapa ra atoipa rapa ruipau vereita, vo varao vova atoia oarapa nuipauvere. Oisoiata avo vosiaita esita tousa rokoavere taonia ra auepa ruiparavere varao vova atoia varao vova akovoa, oiso ave itoo o eake oara paupeiveira utuu vova atoia oara vosa eisi raro vokapapeira eisi ruipapauvereita varao aioara vova kepaa ari vosa eisi touparivere atoia ra varao varaopaita ruipauvereita varao vosa voa toupave eise atoia ra varaopaita ruparavere varao vova aioara vova stoa ra vara aio ruiparavere ra osia ragai varo rutu aioa oa aio ruipaparavere varo, varaoita ave oisoita eake kokotu oara aio ruipairooparaveira ora ave, ave itoo-o raisi varo aio ruipaparavere ora ave opoo. Evo aioro oarapa ruipairaoparavei ra ora ukoara vova ave, varasita oara purapapepeira oisita karato ora vova uva ukopapeira.